Mijery aho hoe <hesitation> misy mandalo ve manodidina, raha vao mahita olona mandalo an dia <hesitation> maka lamba aho na ny lambam-pandrianako an na ny akanjoko ambony no esoriko, dia iny no akopakopako eo ambaravarankelin’ilay figadrana. Dia miantsoantso aho hoe vonjeo e, vonjeo e mandrapahitan’ilay olona ana.